د سړک له لارې د سفر پلان کولو لپاره، لومړی د سفر ځای ټاکل کېږي. بیا نقشه یا اپلیکیشن خلاصېږي او تر ټولو ښه لاره انتخابېږي. د سړکونو حالت، تم ځایونه، او د تېلو پمپونه کتل کېږي. وخت اټکلېږي او اړین توکي چمتو کېږي. موټر چک کېږي، او سفر پیلېږي. مسیر د اړتیا په صورت کې بدلېږي، تر څو سفر خوندي او اسانه وي